Trumpetinii ishinii sauti duftuuni kwanza afaan kas kayeteni afuufenie bare mauth pisii sun fa afan kas kaeteni duumi vaibretion duftiinie. dumii afan sun mal atin afuufteet vibretite duum aminenii malsun galakisitie. duum malsun bare hidia sun afuufeni duum sautin akas duftie